Ebithathangulha bikahimba ehinyumba hyabyu omwasyanyumba wukanasangana <hesitation> ibyabiriwobengania wobengania eyiwulu sye nyumba wukabyeghayamu bikahamba obuwulhu bwayu iyayikawobyengania ehindu hyayu hirya ehyayikakolesaya so ehindu ehyo wukasangana omwanyumba ihinemu hinene. Betu kandi hakinayira ekyitatangulha kyamakwa iwasangana ekyindi kyithathangulha ikyabiryasa ikyabirisyikalha omwanyumba eyu eyakyabirihimba